ഭ്ഹാര്ത ദേശേമ് ലോ വിസ്തുത്രമയേന നദുലു സരസുലു സമുദ്ര തിരപ്രന്തലു കലിഗിവ് ഉന്രദമ് വല്ല അനേകര കാല ഛേപലു നിവാസന്ഗ മരിന്ദി। ദേശേമ് ലോ ഉന്ന നദുലു ഗന്ഗ, ഗോദവരി, ക്രിശ്ന, ബ്രഹ്മപുത്ര, തിരപ്രന്തലു അരബിയ സമുദ്രമ്, ബന്ഗല കഥമ്, ഹിന്ദു മാ സമുദ്രമ്। മരിയു ഇത്ര ജേലവനോര് ലോ വലന ഛേപലു ജിവവയ് വിദ്യമ് വിസ്തരിന് ഛിന്ദി। ഭ്ഹാര്ത ദേശേമ് ലോ നി ഛേപലു സമ്ക്യ പ്രസ്തുതമ് ലബ്യമയേന ഗനന്ഗല പ്രകരമ്। ഭ്ഹാര്ത ദേശേമ് ലോ സുമരു രകാല ഛേപലു ഉന്ന ഹി അന്ഛന। വിതി ലോ ഏന്മിധി നു വന്ദല നുന്ദി വേഹി രകാല സ്വത്ഛ ജേല ഛേപലു കഗ പധിഹേനു വന്ദല നുന്ദി പധിഹേനു രകാല സമുദ്ര ഛേപലു ഉന്ന ഹി। ഇസമ് ക്യ കോഥ ജഥ്ലു കനുഗോനുദമ് അരിയവര്നോ മര്പുലകു കരനന്ഗ മരുതു ഉന്നുന്ദി।